بعد عشر سنين نتمنى أني نكون حققت تقدم كبير وتطورات كبيرة في السي-في السيرة المهنية نتاعي، وكذلك نعود طورت من المهارات نتاعي العملية. ونتمنى أني نكون <hesitation> أسست أسرة، ونربي في الجيل الجديد، ونتمنى أني نعود <hesitation> حققت استقرار مادي وعاطفي ومعنوي.